राजू नावाचो एक डिटेक्टिव असलो एक रात राजूक। एक संदेश मेला हो संदेश कोंण अवोळकी मोंसां धाडलो। तो संदेश असो म्होंटलो राजू आज तू मर्तोलो हें वाचनाफुद्दे। राजू हाबोरलो पंण ताणें आपले मों शांत केलं आनी हो संदेश। आपूंक कोणंनी आनी कित्याक बरोइलां तें तो चिंतूंक लागलो। तोड़ो वेळ चितेल्या उब्रांत ताणें आपले भोंतोंनी नोदोर मारली। सग्ले सर्कें असले इतलेआं ताका घोड्येलिचो आवाज आयलो। पण ताचें घोड्येल चार डिस जाले बंद पडलेलं तोर हो। आवाज कोई थांवन येता तें तो सोडूंक लागलो तोड़ो वेळ। <hesitation> सोडल्या उब्रांत ताका मेजा पोंध्याक दोवर्लो। बोंब मेलो ताणें तो बोंब बंद केलो आनी आपलो जीव सालवार केलो।